Teppuwi asenna poq-pongnge. Iyanaritu pong aju Jawa, pong aju taboq, poq pao, poq doriang, poq kaluku, poq cempa, poq cengke, pong lemo, pong sikolaq, poq sawiq, pong jambu, pong rambutang, pong loka, pong katapang, pong nipa, poq taq, pong alosi, pong kopi, pong beringing, pong ceneneng, pong lasseq, poq kalengkeng, sibawa pong settung.